andi yo zab ko yoto dorok habro andi gado to habri andi gado to yoto kenɗi had habri boh had habri noni an habri dole a gaban millan su a leiti bo habri amma yoto bobi had habri bu ken i had habri bu daman eh fete kala bolo ken ko zina bu boko zinz bu to ka wetu zina ko tiya dole wai yam a gaba bolo dole a fate amma na boko zina nonko zina dole a gabag bolon ni yam ko dei tu bu na miti sabog ka habri gade to gade no a fesiɗe a weshi habri bu hankali ke biya nemshe to nem no a fesine ke ka wena hankali bu a gabai non boti dole moɗi daya drok habri to lalan emkom i an ta bebilo an habri a hankal lamma han habri bu to na bincika gabai bolo watin ko moɗi a gabai non ki boti a wati yoto yyo habri bu dole la gabat ku feten ko le drok ham rim i sai an ta wane zoka miya bbi an hankal sime me fete no wata kila fete ne kwan she ni.